Olana amin'ny fikarakarana amin'ny sakafo amin'ny tany mando lava de <hesitation> ôhatra zao hoe andeha agnandro saramaso foagna ôhatra de mando kitegna de ela be vao masaka de lasa hohagnina manta de ôhatra hoe mando lava de sy afaka tahirizina ôhatra zao raha môra lo de sy afaka ompiagna izy satria lo satria mando foagna tany misy agnazy de sy afaka sady mampijaly na andeha andrehitr'afo ary de efa mijaly.